rhu ghool roolo ongooy ta <hesitation> maa aseri roaghduroobho todi eeh tatueni enaan halen roa ghuduroo bho anoghozina etaan alerobọro aghudurobho anogho bo zina bho kedio apu ruan ana aghool kua roaghuduro obho hobho bho odita vobho tonu roa, taroenobho aghuduroobho no bho bho odi tavo bho tohuroa pina kool kuu ana tatueni abe roa ghuduroo wuna aseri rooyinesi eeh ema tatueni keghe? Taroero obho ana udua bo una route hatuobho kedio ana uloghoro ughakua eaenoghobha elnaan anogho zina obho pilo omo̱o̱r asọọr oobhu ghuroehi odi kedio ama urokua kedio ana ugakia ageiy opopesiobho enaan oinogi bo zina obho